gott kvöld og velkomin í

þetta er miklu efnismeiri þáttur núna en var síðast þá var hann í styttra lagi en þetta er mjög þéttur þáttur við förum vítt og breitt í lok þáttarins erum við að fjalla um rónalífið sem var í hafnarstrætinu í eina tíð og hvernig það birtist

við fjöllum um nýja

og útgáfubækur hins merkilega og fleira nú orðið við ætlum að heyra hverjar eru geysilega veglegt safn sem Áslaug Agnarsdóttir hefur þýtt af smásögum

smásögum þetta er nú kannski stærsta bókmenntahefð sem til er eiginlega rússneska nítjánda öldin en við byrjum hérna með Sigurði og Kolbrúnu

hinn mjög skuldugi sérkennilegi átti stærra líf í rauninni en nokkur persóna í bókmenntunum

þetta er fyrsta bókin faðir fyrsta bókin sem er þýdd eftir Balzac á íslensku og það er Sigurjón Björnsson hinn aldni sálfræðingur og þýðandi sem sem það gerir já og megi almættið blessa hann ég er einlægur aðdáandi Sigurjóns sem hefur fært okkur svo margt gott hann þýddi til dæmis ævisögu

þá fengum við að kynnast þessum merkilega höfundi ólíkindatól einmitt stórskuldugur alltaf með einhverjar stórar áætlanir sem allar runnu út í sandinn samt hélt hann nú alltaf lífsgleðinni og drakk sitt kaffi og borðaði sinn mat og afkastaði alveg hrikalega miklu já þetta eru skáldsögur sem hann telur vera meðal heimsbókmenntanna og þar er þessi bók og hann segir að Balzac hafi verið snillingur en

hann hafi verið mjög mistækur en ef einhver efast um snilligáfu þá ætti hann að lesa kaflann sem

það er hrein og tær snilld hann er mjög nákvæmur í

og svo er hann að segja sögu sem er bara mjög dramatísk af fórnfýsi föður sem er tilbúinn að leggja allt í sölurnar fyrir dætur sínar sem kunna náttúrulega ekkert að meta hann ég man varla eftir

skáldsögu sem er svona mikið drifin áfram af peningahyggju allar persónurnar

hugsa um peninga enda eru svakalegar andstæður auðs og fátæktar mjög nákvæmri lýsingu á gistiheimili þar sem er miðaldra

júfferta sem hann fer nokkuð háðuglegum orðum um og síðan þeir sem að gista á heimilinu ekki síst ungur laganemi sem er svona ákveðin samúð með og hann er að reyna að heima aðalsins svo er þarna sakamaður sem fer huldu höfði mjög áhugaverð týpa hann fær vissa ást á myndarlega að þær eru komnar svo hátt í samfélaginu að tengdasynir hans fyrirlíta hann og og þær vilja varla sjá hann heldur en þetta er svona stór nítjándu aldar

já já já en ég vildi af því

hann ætlaði að gefa mynd af lífi þessa tíma að það væri svo gaman að fá fleiri skáldsögur vegna þess að persónur í þessum bókum ganga aftur koma fyrir í öðrum verkum Sigurjón segir einmitt frá því innganginum til dæmis eins og laganeminn hann kemur fram í fjölda bóka

mann langar til að sjá meira inn í þennan heim og Sigurjón á þakkir fyrir vegna þess að maður þekkir eiginlega Balzac bara sem nafn og og þetta er fyrsta bókin sem ég les við þekkjum náttúrulega voðalega vel og mikið af þessum ensku höfundum en

ekki borist hingað á öllum þessum

svo magnaður að maður er alveg kominn á kaf ofan

í áhyggjur aðalsins á nítjándu öldinni í gaman að þessum einræðum

af því að hann talar eins og persóna úr grískum harmleik eða Shakespeare

ó hvað hefur hent mig geta lesið þetta já svo sannarlega þetta er ógurlega

samt hvort að þetta væri að einhverju leyti dekkað af í manni en þetta var mjög gaman og maður lifir sig alveg inn í þetta smásögur heimsins þetta er annað bindið nú er það rómanska

Ameríka þeir gáfu út Bandaríkin síðast þetta eru toppar í sagnagerð í Suður Ameríku og við þekkjum náttúrulega þessa

fleiri svo eru þarna

aðrir sem eru ekki eins þekktir já lesa nokkrum sinnum áður er alveg

pínulítið grín um þegar maður er að reyna að rekja og skilja og sjá rök í í öllum sköpuðum hlutum svo Marquez það er frábært dæmi um

já engill sem fellur til jarðar og fær mjög óblíðar viðtökur hjá mannfólkinu það er kostuleg saga

og hefur svona flughæfni

mín þarna ég þekki höfundinn ekki en það er svo sláandi saga að

ég var eiginlega dolfallin og fjallar um æði sem grípur um sig þegar allir vilja eignast sem er í keppni allir ætlast til þess að hann setji met og þegar hann er að hlaupa fer hann að hugsa af hverju stoppa ég ekki og horfi á trén eða horfi upp í himininn má túlka þessa sögu á margan hátt en ég lít svo á að þetta sé lífsgæðakapphlaupið að það hvarfli að honum

ekki aðeins að staldra við og lifa lífinu aðeins

að setja enn eitt metið mér finnst eins og Norður Ameríku bókin hún var mjög flott en þessi er svo fjölbreytt og æðisleg að því leyti hvernig hægt er að segja sögur og hvað getur orðið manni að söguefni þetta er svo margvíslegt í

og það er formáli um hvern höfund á undan hverri sögu sem er alveg

upplýsandi og þarna kynnist maður höfundum sem maður hafði ekki vitað af úr því við erum líka byrjuð að þakka að mér finnst glæsilegt að sjá þennan hóp góðra þýðenda bara á annan tug

sturluð hér áðan þegar þú hvað varstu að segja segðu það bara ég

ég hefði aldrei verið Borges manneskja en ég vona að þið takið því ekki eins og þegar ég segist ekki skilja

United takið eftir því ég mun héðan í frá sýna þér ískalda kurteisi hárfína

bara að hafa það borges er einn af snillingum tuttugustu aldarinnar þakka ykkur fyrir að vera hérna við ætlum að litast um í förum í gamla Kvennaskólann merkilegt hús sem stendur

Lækjargötuna Ásdís við erum stödd í þessu gamla merkilega herbergi hérna í Kvennaskólanum í Reykjavík hvaða hvaða rými er þetta þetta hérna er stofan hennar Ingibjargar h Bjarnason

konan til að vera kjörin á Alþingi Íslendinga þetta er bara stofan eins og hún skildi við hana og við reynum að halda henni eiginlega eins og safni og hún hefur verið kölluð

og svo leyfum við krökkum að taka sjúkrapróf hérna það er svo notalegt andrúmsloft hérna og einhvern veginn minnisvarði um hvaðan þessi skóli kemur þetta er merkilegur staður en við erum hérna til að tala um ljóðabókina þína ódauðleg brjóst sem er nýútkomin þetta eru ljóð náttúrulega bara um mína ævi þau eru

mjög persónuleg en þau eru líka náttúrulega ópersónuleg þannig lagað þau eiga að höfða til allra sem bara hafa lifað svolítinn tíma ég er mjög stolt af því að hafa fengið að vera með í

og var svo hrifin ég held jafnvel

ég keypti eina bók og hún var handsaumuð og ég var svo hrifin af bókinni

ég hugsa með mér að ef ég einhvern tímann næ saman í þá sendi ég þeim það og ég stóð við það og ég er svo stolt af því að hafa komist að þetta er merkileg útgáfa það eru tvær að koma út hérna salt eftir Maríu Freyja eftir Díönu Sjöfn Jóhannsdóttur og svo er þín bók þriðja bókin og þú ert ja elst ég er elsta skáldið ég er búin að ganga úr skugga um það er að verða sextug á árinu þannig að það skilja fjörutíu ár en mér finnst alveg finnst alveg stórkostlegt að fá að vera hluti af þessu ég er náttúrulega mér finnst þetta unga fólk sem er að gefa út bæði höfundarnir alveg frábærir og þær báðar sem voru með mér þetta var einstök stund sem

við áttum þarna útgáfan sem slík

útgáfan partus press sem gefur út og svo eru þau með aðra sko þau hafa gefið út smásögur þýðingar og skáldsögur þetta er svona ungt fólk og þetta er bara svo flott svo flott vinna þetta er svo faglega gert ég til dæmis ekki nóg með að ég hafi unnið þetta undir handleiðslu Sigurðar Pálssonar heldur fékk

ritstjóra ég fékk Þórarin Eldjárn sem náttúrulega var alveg ótrúlegt ég vona að fólk sé ánægt með ljóðin þau eru

ótrúlega mikill styrkur fyrir mig að hafa notið leiðsagnar þeirra beggja ólíkir menn og Sigurður við vorum við vorum nú svolítið dægilegt par ég og Sigurður hann svona hófstilltur maður og ég fer svolítið hratt en hann sat alltaf rólegur og beið

hérna í Kvennaskólanum já ég kenni efnafræði og

nei það er ekkert ljóðrænt en þetta er svona mótvægisaðgerð

fór svo í kennslu nítján hundruð áttatíu og þrjú var ekki gott ár á Íslandi og svo ætlaði ég nú að verða rík það kom svona allt í einu jæja nú er ég búin að kenna í tuttugu tímasetningin var ekki alveg nógu góð ég kláraði mastersgráðu í viðskiptafræði og ég

í október tvö þúsund og átta og það var bara Guð blessi Ísland ég hélt áfram að kenna en þú hefur verið Magnúsi Ásgeirssyni kunni hann alveg afturábak og áfram þannig að ljóðið hefur fylgt mér svo náttúrulega fór ég í kúrs hjá Sigurði Pálssyni og það var bara einhvern veginn ekki aftur snúið á okkar fundum oft verið mjög óviðeigandi það er svona lítil saga sem ég sagði af okkur að hittumst á Rósenberg kaffi Rósenberg hann var með vinnustofu rétt hjá og svo kom ég á okkar fyrsta fund

ég fæ mér nú bara einn bjór

ég kaupi stóran bjór og fer svo og sest með þennan bjór og bíð þá kemur Sigurður gangandi með örlítinn og nettan við hliðina á þessum bjór og ég hugsa með mér þetta var alvitlausasta sem ég gat gert að vera að kaupa þennan bjór kaffibollann en svo fór þetta allt vel hann var æðislegur leiðbeinandi ég ætla að biðja þig um að lesa fyrir mig kvæði úr bókinni bókin heitir ódauðleg brjóst af því þetta byggir á minni lífsreynslu af brjóstakrabbameini sem ég hef fengið tvisvar sinnum ódauðleg brjóst fyrir daga

í steríó varð svo mónó eins og systur minnar sem dóu drottni sínum með hugsa um hversu erfitt verður að þrífa

skjótast um eins og poppkorn í hitanum

brjóstum mínum hef ég hrópað

í garði nágrannans hann svarar mér sjálf ertu straubretti þá blæðir mér sætri gleði Áslaug ég er komin til þín til að ræða um sögur frá Rússlandi bók með klassískum rússneskum smásögum sem þú þýddir

hvað er í þessari bók það eru ellefu sögur mig langaði svo

að þýða hana svo sá ég að það var komin bók en þetta er sögur eftir helstu Rússa á nítjándu öld þetta eru stór nöfn þetta er mjög mjög fræg saga já hún er frægasta sagan eftir

hún hefur verið kvikmynduð meðal annars og Tsjækovskí hann samdi óperu eftir þessari sögu þannig að hún er mjög þekkt og mig hafði lengi langað þetta eru karlar þetta eru aðallega karlar það er ein kona það er ekkert mjög mikið af kvenrithöfundum frá þessum tíma í Rússlandi og þær sem eru þó þær eru ekki nógu góðar að mínu mati mig langaði ekki til þess að þýða

hún er yngsti höfundurinn í bókinni hún skrifar svona stuttar

en hún flutti svo til Frakklands og endaði ævina þar í útlegð svo er það Tsjekhov sem er kannski af öllum höfundum fyrr og síðar meistari smásögunnar hann náttúrulega hefur skrifað ótal mörg hundruð sögur er hægt að segja að þær eigi eitthvað sameiginlegt þessar sögur já þær eru náttúrulega samdar á nítjándu öldinni en höfundarnir eru mjög ólíkir eiginlega opnaði hliðið fyrir hinum en eins og Gogol sem kemur næstur í tímaröðinni sagan hans er hrollvekja svo koma höfundar eins og Túrgenjev og

virkilega að lýsa samúð með lítilmagnanum og það er svolítill þráður sem gengur kannski í gegnum allar sögurnar þessir höfundar þeir voru allir uppteknir af kjörum þeirra sem höfðu það ekki eins gott og þeir sjálfir

til dæmis hann var brautryðjandi hvað varðar það er talið að hans sögur hafi haft mikil mikil áhrif í þá átt var afnumin átján hundruð sextíu og eitt en hann fjallar aldrei um stór mál á yfirborðinu heldur er hann að fjalla um daglegt líf fólks og alls konar smá áföll og sagan hans til dæmis fjallar um um lækni sem magnar upp lítið atvik á sjúkrahúsinu þar sem hann er að vinna þannig að það verður vandræðalegt en þú ert að þýða meira úr

rússnesku og það er annað bindi væntanlegt já ég er byrjuð að þýða sögur tuttugustu aldar smásögur það eru mjög margir höfundar sem koma til greina og ég er ekki endanlega búin að velja hvaða höfunda ég þýði en akkúrat núna er ég til dæmis að þýða smásögu sem heitir heimkoman og er eftir

þekkt saga gerist rétt eftir stríð seinna stríð sögur frá Sovét en þú þýddir aðra bók á á síðasta ári kona frá öðru landi eftir sem kom út hjá dimmu já einmitt hann er fæddur nítján hundruð fjörutíu og eitt hann varð ekki langlífur en hann flutti til Bandaríkjanna og bjó í New York og sögurnar hans sem hann er að gefa út eða alla vega þessi sem ég þýddi hún gerist í rússnesku nýlendunni í New York og hann lýsir sem sagt lífi Rússa og það er einkenni á hans sögum að það er alltaf að hann er sjálfur oft persóna í sögunum þó þetta séu skáldsögur en hann þykir mjög fyndinn og skemmtilegur og hann varð svolítið bara þekktur í Bandaríkjunum áður en hann varð þekktur í Rússlandi hann var ekki gefinn út þar lengi vel meira að segja það var gata í New York nefnd í höfuðið á honum þannig að hann er orðinn mjög þekktur þar fyrsta hef ég hérna yndislega aluppáhaldsbókina mína þetta er bók sem heitir Nýall doktor Helga

í byrjun aldarinnar í kringum fyrri fyrri heimsstyrjöld sem að fjalla um fólks á öðrum hnöttum mikið til þetta er svona

einhver fengin úr guðspeki og úr norrænni goðafræði og eiginlega öllu mögulegu hann var svakalega víðlesinn og fjallar svona eiginlega bara um það sem Helgi álítur vera leið mannkynsins fram á við eða til yfirleitt bara að lifa af þetta er nú dálítið

mér finnst þetta heillandi af því þetta er svo skrýtið og sérkennilegt sérstaklega fyrir okkur núna í nútímanum og

er það svona

hann skrifar alveg ofboðslega fallegt mál einhvers konar gullaldaríslensku nema bara flottari af því hún er líka pínu uppskrúfuð hann var hann var mikill menntamaður og og gerði síst lítið úr því önnur bókin sem ég hef hérna ég hugsa að þetta sé sú skáldsaga sem fékk mig til að langa til að skrifa skáldsögu skáldsöguna

við Álafoss eins og segir þarna þá fjallar þetta að nokkru leyti um úti í Mosfellssveit sem er mjög skrýtið mjög undarlegt og það er erfitt

ná utan um það en síðan er það jafnframt svo ofboðslega mannlegt og persónurnar eru svo mannlegar og yndislegar þó að þær séu á einhvern hátt óskiljanlegar í mörg ár var ég alltaf að bögglast með hana mig langaði

að verða bara Guðrún Eva

það verður nú ekki úr þessu en mér þykir ofboðslega vænt um bókina samt loks hef ég aðra íslenska skáldsögu

eftir Sjón sem ég hugsa að sé uppáhalds íslenska bókin mín þarna er Sjón að skrifa alveg eins og skrattinn sé í fingrunum á honum um mót nýaldar og miðalda einhvern veginn og og heim sem er á mörkum töfra og vísinda og upplýsingar einhvern veginn og gerir það í gegnum mjög vísinda og galdra og það hvernig það var á sínum tíma svo er hérna önnur skáldsaga sem á ljóshraða um heiminn þetta er meistarinn og margaríta eftir Búlgakov ég því miður les ekki rússnesku en hún er frábærlega þýdd af Ingibjörgu Haralds þetta er náttúrulega einhvers konar yfirnáttúruleg saga þarna er skrattinn á ferli í í Moskvu og gerir ýmsan óskunda en þetta er líka ástarsaga meistarans og téðrar sem er afskaplega falleg og átakanleg að lokum tvær bækur eftir eftir höfund sem hefur verið mér rosalega hugleikinn og ég hef verið að pestera Eirík Guðmundsson með því hvað mér finnst hann yndislegur og er Rússi og er svona ofboðslega Post sovéskur Rússi hann

skrifa utan um Rússland eftir fall kommúnismans og tilkomu McDonalds og Coca Cola og internetsins en hann gerir það á svo yndislegan hátt þessi hérna er smásagnasafn sem heitir a

og eins og nöfnin gefa til kynna þá honum varúlfar dálítið hugleiknir svo vísar hann fram og til baka í heimspekinga og poppkúltúr jöfnum höndum sem mér voða gaman og skemmtilegt stundum fullmikið af því góða en heilt yfir þá hafði þessi bók þau áhrif á mig að það væri hægt að komast upp með að skrifa McDonalds og jöfnum höndum inn í skáldsögu sem mér finnst ofboðslega flott og skemmtilegt hann er pínu höfundur

finnst mér voða fallegt orðið róni eða einfaldlega rónar í frásögn af barnum frá nítján hundruð þrjátíu

sex segir þegar komið er inn í barinn blasir við og illa ræstur salur og mun þar oftast mjög

veitingamaðurinn sem er innan við langborð í miðjum salnum réttir á báðar hendur heimabruggað öl til gesta sinna sem margir draga flöskur undan klæðum og blanda ölið eftir því sem á daginn líður fjölgar gestunum magnast og harðar barsmíðar eru oft háðar áður en kvölda tekur ósiðlegar sögur blót og formælingar eru aðeins undirleikur við meiriháttar hróp og skelli var vettvangur róna frá því á árunum fyrir stríð og fram yfir nítján hundruð og sjötíu það var talað um og ef einhver missti fótanna í lífinu var sagt að sá hefði farið í strætið Þórarinn Eldjárn gerir þessu lífi skil í smásögunni lagerinn og allt í smásagnasafninu ofsögum sagt þar

sem lætur öllum illum látum en fer svo niður á bar Reykjavík þar sem hann lendir í félagsskap harðra drykkjumanna náttúrlega nær höfninni en það er nú á milli voru sumir af þessum sonum götunnar í siglingum eða á togurum voru jafnvel

gatan þótti frekar skuggaleg en við hana stóð líka lögreglustöðin með sínum gráu múrum og þröngu vistarverum

voru geymdir

tók andann hérna fyrir utan og hélt

hérna inni eins og hægt var

bara burtu henda manninum inn eða konunni og drífa sig bara var nú fangavörður auðvitað sem var með með klukku stimpilklukku sem hann varð alltaf að stimpla á ég man ekki hálftíma fresti að hann hefði komið hingað inn

annars fór hann bara svo höfðum við hávaðann hérna fyrir ofan okkar setustofa var hérna fyrir ofan klefana og svo hafði maður hávaðann á nóttunni fram eftir allri nóttu öskur og vein og barsmíðar söng og allt tilheyrandi

urðu margir frægir menn í smábænum sem Reykjavík var á þeim tíma sumir voru fyrir gáfur vitnuðu í bókmenntir og fornsögur og settu saman vísur sem urðu fleygar sumar löggurnar á stöðinni voru reyndar

svo þetta varð dálítið sérstakt samfélag hérna í strætinu hann orti líka og drakk með skáldum eins og Steini Steinarr og Vilhjálmi frá

kom ungur í bæinn vestan úr Stykkishólmi hann var

það eru til frægar myndir af honum á prédikar og túlkar orðið en Jón skriplaði oft á vegi

klassíkri ævisögu hans syndin er lævís og lipur eftir Jónas Árnason steinn Steinarr ort frægt kvæði um eitt skiptið þegar Jón féll en syndin er lævís og lipur og lætur ei standa á hún situr um mannanna sálir og sigur af hólmi hún ber þú hneigðist að dufli og daðri og drakkst eins og voðalegt svín og hvar er nú auðmýkt þíns hjarta og hvar er nú vígsla þín Jón Kristófer í hernum í kvöld verður samkoma háð og um veginn að drottins náð og svo verður sungið og spilað á sítar og mandólín tvö ó komdu og herrann það hefst klukkan rúmlega sjö en hann lenti í því hjá hernum að hann fór eitthvað að seilast til kvenna

deporteraður þaðan þá fór hann í siglingar og var í siglingum lengi nokkur ár og og svo gekk hann í breska herinn svo kom hann til Íslands nítján hundruð fjörutíu og eitt í úniformi breska hersins og var það í tvö ár þangað til

til hann lenti á fylleríi á veldistíma sínum teygði Hafnarstrætið sig út í Tryggvagötu og hingað upp á Arnarhól hérna við svokallað héldu til rónar og þetta getur ekki hafa farið vel í neinn en enginn var bjórinn á þessum árum Arnaldur Indriðason lýsir þessari menningu eða ómenningu í bókinni Reykjavíkurnætur í annað sinn hafði Erlendur fundið hann liggjandi undir

í kringum Sænska frystihúsið á norðanverðum Arnarhóli var kölluð þar fundu útigangsmenn sér athvarf frá bölmóði lífsins og stingandi sem fylgdi

Hannibal sat helkaldur upp við bárujárnið með fæturna út undan sér grænu úlpunni og venjulega og vissi hvorki í þennan heim né annan nú er venjuleg gata reyndar full

yngri kynslóð drykkjumanna sem náði í skottið á

frægasti róni allra tíma á Íslandi er kannski

Bóbó á holtinu sem varð ódauðlegur í bókmenntum undir nafninu Baddi í

Þórarinn Óskar Þórarinsson tók af honum ljósmyndir sem

út í magnaðri bók sem nefnist innan garðs svo er það bókin Bæjarins verstu eftir Hrein Vilhjálmsson sem kom út árið tvö þúsund og fimm þar rekur Hreinn sögu sína frá því hann er lítill drengur í og þangað til hann er kominn í ræsið og er inn og út af Litla Hrauni loks hætti Hreinn að drekka með miklum harmkvælum ég virti vel fyrir mér útlit vina minna allir höfðu þeir á yngri árum verið með myndarlegri mönnum í dag vorum við vel merktir því lífi sem að baki var nef okkar allra voru margbrotin og skökk andlitin alsett örum fingur vantaði á stóran hluta þessa liðs auk þess sem sinar og taugar voru var einnig horfið út af eftir fjögurra til sex tíma drykkju þá tók við tveggja til þriggja tíma svefn og síðan hófst næsta lota alltaf kom að því að menn vöknuðu upp við þá staðreynd að vínið var á þrotum í þeirri stöðu var aðeins einn leikur fyrir hendi rífa sig upp og redda víni einn leikur fyrir hendi rífa sig upp og redda víni var

Hreinn sjálfur sem leyfði okkur að nota þessar myndir sem birtust þarna í lok og ólíkt bróður hans sem sem að féll frá og er ja í hörkuformi eins og við sjáum miðað við mann sem er á áttræðisaldri takk fyrir að horfa